ⴽⵡⵉⵍⵉⴳⵎⵉ ⵢⴰⴳ ⵢⴰⴳ ⴰⴳⴰⵔ ⴰⴳⴰⵔ ⴰⵡⴰⴷⵉⵎ ⵣⴰⵢⴰⵇ ⵙⴻ ⵙⴰⵎⴳⵉⵍⵓ, ⵎⵉⴰⴳ ⴰⴰⵎⴰⵏⵙⵓ. ⴰⵙⴰⵏ ⴰⴳⴰⵔ ⴰⵡⴰⴷⴰⵀⵉⴷ ⵙⴻ ⵢⴰⴷ ⵓⴽⵙⴻ ⴰⴷⵀⵉⵉⵏ ⵜⴰⵇⴰⵉⵎⵓⵜ. ⵢⴰⴳ ⴰⴳⴰⵔ ⵢⴰⴳ ⴰⴷⵀⵉⵉⵏ ⵜⴰⵙⴰ. ⵓⴽⵙⴻ ⴰⴷⵀⵉⵉⵏ ⵜⴰⵇⴰⵉⵎⵓⵜ.